أول شي <hesitation> حتى تستبدلين المصباح الكهربي اللمبة، افصلي الكهربا عن اللمبة، بعدين خدي اللمبة الجديمة ولفيها بعكس عقارب الساعة، وركبي المصباح اليديد بنفس الطريقة، واتأكدي إنها متبتة بشكل تام قبل ماتعيدين تشغيل الكهربا.